ترى جيتني فملعبي ،شوف إذا تبي إنك تاخذ صورة جيدة تختار المكان المناسب تتأكد من الخلفية ،اتحدد الزاوية، اتوجه الشخص، ووظعيته <hesitation> تركز الكاميرا ، تختار الوضع المناسب، تلتقط الصورة تراجع الصورة ،اتعدلها وتحررها ،وتشاركها بعدها.